हमरा लगन न अगाडि किताब राखे बाला रेक ना रहल की त हमर न रूममे न सफा किताब सब जेनही तेनही बिगल रहैत रहल। कोपीयो सब जेनही तेनही राखल रहैत रहल आ जहिया हमरा जरूरी परैत रहलन जौन किताब के कोपीके त हम खोजते रहजाइत रहली मानेन उ हमरा उ कोपी सब ना मिलैत रहल की त एक दिनका न हम बजार गेलीकी आ खुब किताब राखे बाला सेलफ खोजली खुब खोजली। त हमरा मिलगेन त हम किनके लेअइली आ हम अपन रूममे लेआ के राख लेली आ तब जाके न सब किताब सबके निमनसे खोज खोजके खोज खोजके निमनसे मिलालेली की आ ओकरा सरिया के आ किताब बा राखे बाला सेलफवा मे एक ओरी किताब बा राखली ओकरा बाद कैपीयो सब जेने पाए तेने रहल बिगलन त सब के खोज खोजके खोज खोजके लेआके सरियाके खुब निमन से धलेली त अब न उ धलेली न त कोपीयो के एउटा साइडवा मे एउटा एक पार धदेली की । तब जाके न हमरा न अब अखुनीन तैको कौनौ कोपीके जरूरी परैयेन त हमजाके उ मेसे निकाल लेइसी पढ लेइसी की आ बेन लेजाके धदैसी । आ किताब बोके जरूरी परैयेन त औसनके निकालके पढ लैसी आ लेजाके धदैसी उ किताब बा राखे बाला सेलफवा होगेल बि न । त हमरा बारा मदत होइये अब कोपी किताब हमरा न एने ओने ना रहैये ज्ञमर घरमे छिटल की आ हमरा न जखुनी जौन किताब के खोजी रहैयेन एके तनकामे मिल जाइये । आ फेन लेजाके उहे ठाउँबामे धदैसी त काहेला बादमेन हमरा न खोजेके ना परे बुक किताब राखे बाला सेलफ न बिधार्थी सबला न बारा निमन होइसौ। ओइसे सब बिधार्थी सबके राखेके चाही।